ജാനു ദൈലി ഗുബ്ബു ജി ജാനു സ്പോര്ത്സ്പേര്സോനി അന്ദ। ദൈലി ഗുബ്ബു ജി ഗുബ്ബുന് അന്ദ ജാനു ബല്ല് ബദ്മിന്തോന്। ഗുബ്വേ ശുത്ത്ലേ ഗുബ്വേ ബുക്ക രുന്നിന്ഗു ദുല്ലേ ഥ്രോവ്। ബല്ല് ഗുബ്വേ അന്ഛ <hesitation> ഗുബ്ബോന് ദിപ്വേ തുപുന്। അന്ദ കബദി തുപ്വേ ബുക്ക ബസ്കേത്ബല്ല് തുപ്വേ തേന്നിസ്। തുപ്വേ ച്രിച്കേത് തുപ്വേ ഫൂത്ബല്ലു അന്ഛ പുര ഥുവന്। ദിപ്വേ ബുത്ത യാനി ഗുബ്ബുന് അന്ദ ബല്ല് ബദ്മിന്തോനു। ശുത്ത്ലേഉ അവേനി ജസ്തി പ്രേഫേര്മല്പേ ഥ്രോവ് ബല്ലു। <noise> ഥ്രോവ് ബല്ലു അനു ദിസ്ത്രിച്ത് കുദു ഗുബ്ബുധേ।